Ha nguoiniyi un ndame felicidad plena, muy dificil ni kachidime'e xhina kachenra atuu, atuu ni vee atuu ndeva'a de color de rosa ndayui problemas no debe kan te kan ponienráu no tudi uan no atudi iin nuu atu amor, nguduin yuva'a nguena kuu indio muy dificil inpichenrixi atuun yivindu atu yuveteyi muy infeliz ndegu ndegu pinche daño yo'o problemas de vee nguena kaxhi ndeiha kuu atu iña.